<hesitation> Mandeha tomboky aloha ro tena tiako kokoa satria amin'igny ah mba tsy tena stressé be, sady tsy- tsy de tena lignitsy lafa milomay igny i mandeha moramora igny zany fa, nefa iha avy avao, fa igny arakarakin'le raha miamby anao koa ma zany hoe misy fotoa enjehinao iha sa tsy misy fotoa enjehinao, eo i ro mahay hoe tokony hilomay sa andeha tomboky moramora.